נאר עטיש צו האלטן א בל חי' ביי זיך אינדערהיים אויב מע- אויב מ'גיבט עס די ריכטיגע <hesitation> טריטמענטס און מ' פירט זיך אויף צו עס מיט גוטסקייט. מ'גיבט עס עסן, מ'מאכט זיכער אז ס'איז באקוועם, דעמאלטס איז עס עטיש.